Kuuli shine miniji waarani kuma nikan shura. Shuna waaro kuuli minjire mandi palangi kuuli israila yiji ka jarusalem nin mandi lokaci ninya mari kawan niminji ning wa wiru fudi shi kandukon nin amirateno we shi yidiiko dakam nong shakka ti ninya fudi shi madulko dakam nong shakka miminji ning wa wiru ka andono minu wiji ballani ƙwar minun dang kumi ka kumomu ta bogno kan shunano mandi ɓalanee niminji ne ka ando no nin wa wirru sheeki mangi nin tabburu kufureni ka shirano ning illuru ning miru mina ning nwatu minu fok paaroi kiji yadda shikacci nong ninya shima warko waa wiru nwatu kabmi piɗi mandi palangi nima naaka ɗimo yamba mu har non pitchire na wirru ka ando no.